Su a m'enyi gye ho wͻ nyimpa mu anaadɛ su a sɛ obi da no edzi a m'enyi gye ho paa yɛ obi a odzi nokwar. Sɛ nyimpa bi dzi nokwar ma wo a, ibotum enye no ayɛ edwuma mpɛn dodow pii. Ibotum dze wo biribiara a ewͻ biara ahyɛ ne nsa. Sɛ edze w'adze gya no na ekͻ a, wo yamu nnhyehye wo. Afei igya w'ekyir ma wo - no a, ebɛba no na ͻayɛ biribiara ne kwan do no kwan do. Ntsi dɛm na megye dzi wͻ nyimpa mu, na ͻma m'enyi gye dɛm nyimpa no ho.